Ny loko mavokely agnamiko da midika ho midika loko ny fahasambara sy ny sy ny raha soa ho tonga amitegna zany da ny la vo mahita mavokely aho da ny tonga atsaiko ao voalohany da ny olo mana agnara rose regny